Bueno ada'aña xecosinar ndi'i aceite porque manteca tiuku pero io xeeda'añu ku xiitiindo ko viixi io yiixixi tee ña'a la'a aceite porque menos ja xeeda'añu jaku xiitiindo indo iia te ka'an taku ayiivi jiaa manteca es ja ku mejor jiaa tiuku pero bueno ada'aña xecosinar ndi'i menni aceite vegetal xecosinarna.